Ummatoore lesdi am yidi fijugo tamre kosde. fijirde mai do jartina bandu derke en do wata jokke mabbe saata masin warta be wala mbatendam ha bandu mabbe.